Po sot kom qenë ma e qetë se zakonisht, qysh edhe e ke vrejtë. Po sot kom pas menjën pak ma t'ngarkume me do sene, jam tu i mendu do gjana që m'kanë lodhë edhe që m'kanë ndodhë gjatë ditës. Nashta edhe për atë po dukna pak ma e qetë. Janë ca shqetsime t'vogla po nuk osht asgjë serioze, krejt janë kaluse kto.